Za ndraiky mbola tsisy tomobily, fa za andro hafa surtout za koa efa miasa de mividy igny, de <hesitation> mety indraikiny inankerinandro ake za magnidiny essence donc ke inefatra isambolagna, de isaky za magnagno ataoko cinq litres akeo de <hesitation> totaliny aveke mandagny cent vingt cinq mily isaka magnidiny.